Tëtäguasu Portuagalpe jaereta omboyao mokoi ara iroiara jare iviakura jokpe iroi yave ogueyi temperatura erei iviakurape oïreta yave jayave kua temperatura oyeupi ivate. iroiyave jaereta jokope iviti opaeteiko oñoma hielo jaema jaereta oe jokoropi ovia jeramo jaereta tantama oipokua kua iroi jaeñoeteko iviakurape ojo ovae mboapipa grado centígradope temperatura